ما اكضب قالها لي ابوي من انا كنت صغير و بحاول التزم بيها لأنها بتخلي حياة الزول مريحه و واضحة